परिवार का वास्ता खाना बणोंदि वक्त स्वछता कु ध्यान रखयू चेंदु हाथों ते साबुन लगातार बीस सेकंड तक धोयूं चेंदु सब्जिओ कु अच्छा सी धवे क इस्तेमाल करियु चेंदु धीमी आंच पर भोजन पकोणु और भाप की ताप मा भोजन पकायु चेंदु।